نجم نمشي حوالي عشره إلى خمستاش كيلومتر في يوم واحد. يعتمد على النشاط والمزاج. كي يكون عندي طاقة، يمكن نزيد أكثر، لكن عادةً هالمسافة تكون معقولة.